Nzo yopa, nzo nal yopa, nzo nazuy, nzo izyo nazu, nzo jwa'n abesta nak xek men ne na ley na nazu na ley na nal, jwa'n xanak yez nare ley na nazu na ley na nak nal anta nawueba naka nak jwa'n gabmen a rida na yop toz tan nzo toztir nzo thi jwa'n yop yop- yop thir jwa'n nly re ke yopa na, mbay na nzo bueno naja jwa'n ta nzolon jwa'na nayana per xe nak nayana poley lo- lo jwa'n ta ndyo yi'ba ta ndyo re jwa'na ta ndyo re yopa ndyo nu lo izyoba ngoza izyo naya, mtozan izyo mtozan yal nabana mtozan na mkenap na akta kenap ney ze mtozay ze ta ndo kezu izyoba naze naya pola ndyo yi tab asta nazos ndyo yi' tab ndioy tzin wiz nday e na akta jwa'n men na akta ngoxre yala na nzoy, mbay na lo- lo jwa'na na nday- nday yanaban nday polay ze nchak- nchakra tud jwa'men re jwa'na mbes re- re po re xud goamen exna goamen mbesxa ngozos jwi'n poley, njwi'n ngo poley na ak buenta jwa'n jwa'men nzo bes ndyo toztir yi' ba mbay na ma men ya zynmen ma men yamen yelimen chokuan nde limen par tayal ak lud jwa'n jwa'men mbay na nayana re jwa'na mdonna nayana re jwa'na xe nak nlya thi yi' tab nlya thi yi'. Per benta yi' nazos ndenuy, benta mbesxa len re yiba zeba nde nuy- nde nuy thi yi' tab nazos zeba po mblyo po- po mbrid nab nit po ngoz re palad nzo nita, re jwa'na re ya tiya ndyakna na pla na la laj pola pla lin jwa'n ta ndeteba na lo re jwa'n ta nazuba nazu nzo bes za njwi'mena lo yi'ba mbesxa ze mkezu izyo zeba ndoyol gan izyoba ndoyol le gan izyoba nde yaz bel gan nchaz- nchaz ki'y mbay na poley naze na jwi'dmen re jwa'naza poley ze na jwi'dmen jwa'n ta nchaz ki' re- re gan re ya nchax ki' gan re izyoba nchaz ki' pola ze nabes nke napmen yal naban nchana perna tiemp reya asta nazos mbrid ndabna lo yalnaban nala ntaka ndyakna na ntakta yalnaban ndyakna jwa'na tamod nzo nun yal naban.